Waaw antimbi mada gí, a bgúudi uu geena masi frude, bari wi talanŧ, a bgúudna antimbi ma. Yaa bina mmasni frud fo, we gí uyaaye wi, wi ma húrin yaa a bgúud biindi ma, uu mmiira, mbolo umadawi yaa, walla umadana gitile. Wee gí a bboorni fmasni frude, bari wi ma biñaŋ ma bindúba tu ndúwayi, san Haala imbagi masi frude, a winooni nyaayi a bgúudi biinda ma. Bari Haala ma, hi mee gí hi ma húrin yaa anñaa antimbi, ngogo bgo mfana, ngi gituugnale, he mbolo, anan daajir, unan masi frude gee ma gdúbatu a Ñaali ma a hí ma gíw.